फलों की स्मूदी कमण्ये बणौंदन, मैं आपते बतौंदू। येते सबसे पलि आपमूं चेंदन रसदार फल, जूं मां रस ज्यादा रौंद। अर तेका बाद यीं बातो ध्यान धन्न, तेसे छिलका हटै द्योंण, तेका तना हटै द्योंण, तेका भितरा बीज हटै द्योंण और तेकि गुठलि ज्वो भी व्हंदि, सि सब हटै द्योंण। यूं फलों ते एक मशीन व्हंदि तींते ब्लेंडर ब्वोलदन। तेमा डाल द्यवा अर तेमा ते रस से गाड़ू कनौ ते, स्मूदि ते गाड़ू कनौ ते एक चम्मच दही भि तेमा मिलै द्यवा। ब्लेंडर चलै द्यवा अगला एक द्वी मिनट तक और आपमूं बढ़िया स्मूदि बणी ते तैयार व्हे जलि।